إذا كن كانا بإمكاني أزور المريخ لبظعة أيام أكيد بروح لأن فرصة زيارة كوكب مثل المريخ ما ما بتيجي كل يوم، بعرف أكثر عن الفضاء وأستكشف عالم جديد، بس طبعًا لازم أكون مستعدة للإنتظار الطويل وأجهز نفسي نفسيًا، تجربة بتكون ممتعة أكيد لأني بستكشف الفظاء وأستكشف كوكب آخر.